﻿Yani bu wu ndaka u'ma khin Suban Subu wu ndaka tsiga khin Lthini. Ɗi tsaghi ti gwamana'a wani watsiga "wan wan wan bu" bu nifin bu mbanai, wa khin nifin bu mbanai wu ndaka tsiga khin Suban ɓakwi. Yani bu wu ndaka u'mau, Kullum wa tsiga khin Sinna khi Ghinshina, ɗi nifiwi to wu ndaka tsiga khin Suban ɓakwi, wu ndaka tsiga khin Suban gma subu wu ndaka tsiga wa naha "gir um um" duwuni ni Ghinishina. Wa tsigu khin Subana wa bujji Lthin yan mbanai, <noise> hyina tsiga mbani khin Lthini. Yani bu ghi ndaka bujji hyun be e, Ɗin bu wutsighiwu khin Cani, wa ghanau wan wani sinni bu mbanai. <noise> To tsaghi ti ɗi duniyi wu ndaka Kurza p'iyati ʒa, Tu gwamana-a. Amma wa tsigu wan wa kwa sinna wani Sinni bu mbanai, to wantsagi ti ɗi duniyi gwamana'a, wu ghanu yan nahakai, yani bu ghi ndaka ɗa be'e.